Kimmähe om hää ku sul om erinevät tüüpi sõpru. Midä rohkõmb <hesitation> tüüpi inimiisi kinkaga saq läbi käüt <hesitation> toda rohkõmb sul om erinevit <hesitation> vestlusvõimaluisi, kaehuisi maailma midä saq saat kõikõ arotaq näidega.